Undímaa bañaan dooja ŋal bëëncí bëënkáyan uwul. Këënţúwul dí dúuţ unkáyan uwul tee unkáy. Uler ukëëmunk akáy, bëënjúnkan ţí káanko puri bundeena bëëntis bëëntis tee mëëmbá ŋal pëlí koojáaţ uncoká. Andáank uncí ndáank të náankáyi ufurigo. Núuţú dí ufurigo këënjúnkaŋdun, dúuwi coká. Maa undímaa kaloŋ, bëënjoonjá bëëndo búunkáyan këëkáyan uwël tee unkáy dí undímaa bañaan.